من بين أهم الأماكن لي زرتها مؤخرا هي العاصمة الرباط ، حديقة الحيوانات وكذلك ساحة صومعة حسان والضريح ديال محمد الخامس، وهد الزيارة كان عندها واحد التاثير إيجابي.